احدث مغامرة سويتها كانت اني رحت تخييم مع رفيجتي كانت تجربة يديدة ولأنه بعد واجهتنا يعني بعض المشاكل بس قدرنا نحلها فهاي الشيء يعني <hesitation> يعني خلاني احس انها مغامرة يديدة يعني وجميلة وبعد نمت وكبرت عندي حس المغامرة وحب تجربة الأشياء اليديدة